أبَي أفَضِّل إني أكون مؤلف أو كاتب شهير؛ ترى الكتابة تمنحني فرصة أُعَبِّر عن أفكاري ومشاعري بطريجة عميقة، وتوصل رسائل ومعاني للناس من خلال الجصص، بعدين، كونك تكون مؤلف بِيتيح لك القدرة على خلق عوالم جديدة وشخصيات متنوعة، وهذا الشيء مرة ممتع تراه، الكاتب عنده بصمته الدائمة.